खाना हम्मर शरिरके तहिन बहुच जरुरी चिझ रहता । अइस्तहीं स्वास्थ्यके हिसाबति दिख्बो कहलेसे झने जरुरी रहता कहिकी खाना हम्मर स्वास्थ्य ओहके प्रत्यक्ष रुपमे असर करत रहता । तभिकमारे जब फे हमरे स्वास्थ्यकर, ओर्ग्यानिक आउर पौष्टिकयुक्त खाना खाइक पर्ता ता कि हम्मर शरिर फेक जेदा पौष्टिक प्राप्त करेसिके । यदि हम्रे जंक फुड खैली या गैरआर्ग्यानिक बिषालु युक्त खाना खैली कहलेसे हम्मर शरिर फे उहि बिषालु पदार्थ पुगे सक्तियाँ आउर लम्बा समय तक खैलेसे हम्मर शरिर ओहके नोक्सन करेसक्तियाँ । तभिमारे स्वास्थ्यके हिसाबसे दिख्बो कहलेसे खाना स्वास्थ्यके तहिन बहुत जरुरी रहता आउर बहुत यहका प्रत्यक्ष असर फे रहता तभिमारे जब फे पौष्टिकयुक्ता खाना खैना जरुरी रहता ।